<hesitation> gilli kaa kañun aardii teddeengal. Ɓii aadam so neɗɗo ana yiɗimaa tan o teddinte ayyo. Kaa teddineede waawaa ɓurde yiɗeede, sabi ɓii aadama so a teddinaaka ko njiɗeɗaa fu yo meere